दूध कई प्रकार कु होदु छ, और यू एक-दूसरे से उनका स्रोत और गुण के आधार मा अलग होदु छ। मुख्य दूध के प्रकार यू छा: गाय को दूध: यो दूध ज्यादातर लोगन द्वारा पिइ जानु च। यो हल्को पाचन योग्य होदु च और कैल्शियम, विटामिन बीट्वेल्व और प्रोटीन मा धनी होदु छ। भैंस को दूध: यो दूध गाय को दूध से भारी होदु छ और ये मा ज्यादा फैट होदु छ। बकरी को दूध: यो हल्का होदु छ और जल्दी पचण वाला होदु छ। यो लैक्टोज में थोड़ा कम होदु छ।